البطاطس عندنا بتحمر عندنا عادي يعني بعد يتقطع ويتقشر ويتغسل بعداك يتحمر بي الزيت يعني او ممكن يتسلق وبرضو ممكن يتحمص ويتحمر حبه لكن في ناس بعملو ليهو حبه دقيق عشان يطلع مقرمش شويه ويتحمر بي الزيت ف دي الطرقتين البناكل بيهم البطاطس ونحمرو بيهم